Xúꞌkhui̱ má gu̱nꞌ, rí mbiꞌjiuu gu̱nꞌ mangaa. Nda̱a̱ꞌ má rí phú miꞌpha̱a̱ kháxi̱ mangaa, pero nu̱tha̱xu̱ꞌ enérú, febréró, mársú, abríi̱, máyú, júniú, júliú, agóstú, setiémbré, túbrí, nobiémbré, diciémbré. Xkua̱ꞌnii ú i̱tha̱ xu̱ꞌ.